<hesitation> Kolera malandy, izy io izen̈y kolera tiako e. Fôtony izy bôaka izen̈y malandy lera ny mariazy in̈y bôaka anatiny jerinakà rehefa mahita kolera mariazy kolera malandy. Malandy kolera mazava zay bôaka mahatsara izy.